Karazana toetr'andro ndraika: akeo ny rirignina, refa rirignina de le mangatsiàka be igny, de akeo a ny lohataogna, ny lohataogna hafagnana foagna amignanjy an sady main-tany, de akeo a ny fahavaratra, ny fahavaratra no sady moragn'andro a misy kodoam-baratra, de ny fararano an, fiakarana rano be sady magnoragn'andro de miakatra be ny rano.